yau wa to dama karatu te karati zei saboki te na nanko karatu de <noise> lanko la inɗa de ki tarbiya amma na lanko ikko in karatu ko ku nbazzagi karatu ko to karatu wan zei dama to karatu zei isa bo ki a mokshi ngoko e imani saboki te karatu andi albarka saboki ka dom ta karatu a zobshe ngo ko kolshe ko bu nzoshe ke ko imani duk eh ko ishi tilinko imana tilino zinabu imma na miya mai kara atuwandu dai ko ishi ta wai ko kolshe zi to wazommi te karatu a zonshe ngo a ai imani a zobko kuma kayi addini so sai ko sallah so sai saboki hiɗa bai karatu te karatu saboki an saiki karatu a moshe ngo a'a a aljanna ma'e saboki ko ina salla duk eko ina ko ki zabko ngo karatu wa se i su ta wo sai to momontiti ki bille ai miya he anta kai mu hanko ai wane amma kai ammi ai ku ai na iko an zina bu amma dai na yafebi saboki kati karatu andi zei ka'aka saboti karatu zobshe ngoko eh mani du'e enemani tilinko koi ko bajenak ak kak- kaishe karatume hullɗanka ina karatu de ɗaf ne ɗaya sugdi ki te gide ke so shayi to ko ke kuma duk ek ishe dai kolshe karatu zei damma karatu wa bille to billento to damman karatu nzoshe ngo a eko e imani kuma ko e ɗenaki ma'ubsha lahiya- lahiya te karatu na anfanito kenan duk e ku enko ki motitki billa ma ta'a damu zobko min enko gaɗanni musabu kati karatu yanaito shai saboka sabshe nga a'ar ndabi shi bobi a zobshe ngoi alezabi ki'eye domni saboda duk ɗeno karatu to te karatu wan se kuma daman te ku ishe ta ishe ta wan se mi ko ko kolshe te ishe ishe wa mallum anko ta ai kaza zinabu ai kaza zinabu to ko kaima ko kolshe kuman ko ko yadda ko ko'e ai disabu dole ko ko'e ai zina ko yadda ai disabu ai yauwa te bote karatu ai te zei ki hanni saboka dole e kolze ki karatu millamu kason tura nzuni karatu ɗolanko ai a wetu ilimi to na ɗano ke ki kolshe zei nzuni ke ki kolshe ko ke kolshe zaisu to saboka'a te karatu gaɗak dudura ka botti karatu a moshe imani ki ngo duk- an- akoma an an imani bu to dongo a ɗeno lafiyabu amma ko'ad imani to karatu we se shi kolshe we se'e to ara me'abu te karatu se kabu kolto zei to aka na mu anko bu ma dai mu anan kor kodo nbana ko ji so sallah ko? ama to karatu ai shinan ɗimito saboka milla mu ke shuta zuk karatu washe nzuni mi saboki faɗakoti zaito saboka karatu banako zaki karatu te ye mu anfani hite karatu zei saboda Allah karatu kolshe anfani to sosai don a isen m anfani sosai kabu ka'a zobshe ngoi imani ko'e salla ko'e imani duk dei onko anko imani a daman te eno karatu zobshe moi imani ka'e sai abubu wa saboki na ndai na ko wabu ma ko na daze eko dai dai baya amo ngo bu ko bo katu karatu ko dole karatun se aiko imani te azobko ke imani kai so ka kute iko ai moɗi to sai anta ai eno eno wane ta'a kabu ne ta menti karatu kuba sai ɗinta ko ta ka kamo de a ka dara ka'ane to zubko zob karatune ai so miye ka'a karatu wan se so sai wa mu ka su baiyane to ko ina a kause milla ko ina makaranta to a mukolshe zaito saboka mu kol je ji makaranta mu kolshe zai ji karatu ma yauwa karatu wan se su ngaɗa zu tura saboka mu kolshe zai to tabo mu mu yaye tu baiku don te karatu zei kaboki ze muni ma ko kolshe zaito saboka daman karatu te andi moshenko aljanna na ma'e karatu kuman kolshe zai to saboki duk a iko de de iko karatu lokoshi baɗi a wo si a geɗeboko bu amma na komo amma na ko baɗi karatu boko bara ka'abu to sai ko kuma tiliko to eko bu kolyu rute yakama dole kinne ta ka'a e salla to te ne kenan deno karatu ari- ari janye ko ki ka'a arinjaye komi har abada to duk iye ko ishe to sa na se lokaci se iko ibada wo se ka sabu ka an kolshe karatu ratu tane alheri kan kolshe zei to kamo kaye kai mu yayi ki gai bu karatu na yayi moɗi yauwa safko ka karatu wanse washento goi bu saboki billamu ma mu o'ori wai duk Allah ki ka sa bu nbogi ai ibada kuma ɗeshi imani to sabo ka'a na tura nzuni maranta saboki mu kolshe zai to kai so milla wo makaranta tun kolshe zai su gaskiya an kolshe zai milla me makaranta ka gani duk makaranta so ishe kolshi zaisu sosai